I- andia hiakatra tanety, andia hiakatra tanety fa tany <noise> aleha kaofa miakatra tanety satria mandeha aminay malôha tany mial- m- miditry tanety de raha ataony amin'igny mitondra rano de mandeha môra, mandeha miadagna, zany misy fiteny mivôlagna hoe miada-môra mahazo lavitra, mandeha môra